افضل طريقة انه انا ابدأ بها يومي اني انا اتمرن تمرينة خفيفة وافطر فطار صحي وممكن بعديها بساعة اخد كوباية قهوة مثلا عشان افوق واحس ان انا كويسة وممكن اقرا كتاب او اسمه بودكاست دي احسن طريقة اني انا ابدأ الصبح.